Denan, horo. horom ndetu, horomohoro, liem denan. Liem denan mo denan, liem denan mo horo, liem danan mo horom ndetu. liem denan mo horo mo horo. roliem kere, roliem kere mo denan, roliem kere mo horom ndetu, roliem kere mo horo moro, nobung demor temdel nobung demor temdel va denan, nobung demor temdel va horo, nobung demor temdel va horom detu, nobung demor demdel va horo moro, nobung demor temdel va liem mo denan. nobung demor temdel va liem mo horo, nobung demor temdel va horo mo horo, nobung demor temdel va roliem, nobung demor timdel va ro liem mo denan, nobung demor timdel va horom ndetu, robong romro tam del. Robung romro tame ndel va denan, robung romro tam ndel va haro, robung romro tam ndel. Ronobung romro tam ndel va denan, ronobung romro tam ndel va horom ndetu, robung romro tam ndel va roliem mo liem, robung romro tam ndle va roliem mo liem mo denan, robung romro tam ndle va liem mo horom ndetu, robung horomorotam ndel va liem. Robung horomorotam ndel va liem mo denan, robung horo tam ndel va liem mohoro, robung horo tam ndel va horo mo horo, robung kere tam ndel.